Me hobby preferì al e fe ël modellizmo navale, ël modellizmo navale ën bosch e ai sempre avü cula fisasiun li e forsi l'ai ëmparalu da me pare perché anche me pare a fazìa cuai volte cualc mudel dë bosch dë nau e li al e rëstame infatti ültimament travaiu ël bosch, l'ai ën poch dë mudei da finì, ma prima o pöi rieserai a finie